Boddum hebugo be ainata himbe ha dow ngam be lara ko fe'ata ha les. to pirawol do wancha ha dow be ainobe, be watan hakkilo be lara kala mo yidi ummina fitina pat be yeccha ainobe woni lesdi nanga be.